<hesitation> וואס מ'נוצט זאמד פאפיר פאר. זאמד פאפיר איז געמאכט צו נוצן ווען מ'נוצט האלץ און מ'וויל אפרייבן די האלץ פון פארדעם אז ס'זאל נישט זיין שטעכעדיג, ס'זאל נישט מאכן קיין ספלינטערס, און ס'זאל זיין גראד א- און <hesitation> און גלאט. <hesitation> ס'מאכט האלץ זאל זיין גלאט. מ'קען נאכדעם נוצן די האלץ צו בויען אדער צו פארבן...